أكيد من حق أي زول يتكلم ويعبر لكن الحاجة دي عندها حدود لازم يكون عندها حدود لأن الزول لازم يكون مسؤول عن الكلمة اللي بيقولها والكلام لو حيضر غيرك أكيد ما مسموح تقولو أي نوع من انواع الضررر للغير هيكون مشكلة كبيرة والحاجة دي بتختلف من المجتمع للتاني لأنه في كل مجتمع فيه كلمات معينة ما مقبول إنها تتقال لأنها بتخالف عادات وتقاليد المجتمع المعين لكن غير الحاجات المجتمعية المحصورة لمجتمع معين ممكن نلقى انه في حاجات عموما ما بتتقال في اي مجتمع ما بتتقال يعني اللي بيسموه خطابة الكراهية او العنصرية التحريض على العنف الكلام اللي بيمس مجموعات معينة ممكن يكون ممنوع يتقال وما بيخش تحت رأيه حرية التعبير ولا حرية الرأي ولا حرية الكلام لانه بيتسبب في ازا مباشر للغير